Ikilangalaki hutang hutang tapaku <hesitation> masessaki matama malai, matamaki mangala bawapiki bangkung. Naiki buka <hesitation> buka jalan <hesitation> atau sessa riantampaku <hesitation> budak piutang keapangala masessa <hesitation> eh <hesitation> nasaba ngantuk udang tu di tangkap di pangala kateke dirupang. Killua wa kaluku masessai duka diala <hesitation> ditekai na tena dissengi matteka. <hesitation> Gua gua eh <hesitation> po macang pao macang <hesitation> sessa duka madittikapi, pong eh <hesitation> buah duriang tegadukaki te duriang. Nah are teke na dika eh <hesitation> bahaya arena mandeki na mang mangka anto eh <hesitation> anto manu. <noise> Lalaki duka tambah tale masessa duka ediduka pangala. Eki elo dialli, <hesitation> masuli. Kitamaki pangala sessaki. Eki utang <hesitation> utanggadundung beda sai dialli bisa den duka diala tapi sessaki <hesitation> ke buah, buah <hesitation> buah <hesitation> buah semangka denduka diutang tapi sekendappi silong kuburan tantu rawa-rawa eke na diale eki na diallii masi diala dukai dukka. <noise> Te diodu toi